Jari punna ri kampogku injo iya ngasengi ada-ada a nu ma nu ni kagaingi i hagenna kammunina lohe ji i tarutamana injo dikua bia, dikua a' baca doa iya injo a' baca doa na biasa digaukang punna lantamai bulang, bulang rumalla', punna nantamai bulang rumalla bede ta kua dibaca doa injo ko dibaca doanga dikua biasa assalama taua punna injo cara-cara na nappasiada taua songkolo, e loka, kanrangang a pada juku, doang jangang injo naung di salamakki di baca-bacai nampa punna maengmi dibaca massing angnganre maki na ne taua rie kunjo anrengase maki pokona apa-apa ri padataja'ang kunjo naung patangnna balla a, itu to dikanre na injo baca doa ma anu todo, nu taliaji sanggap nappalapasa to' pi nampa digaukangi. biasa punna la'lappasaki di baca doa to'ki punna taba'a rumalla bacang doa to'ki, punna antama to'i palappasa kareha' karehaja baca doa to' ki pole punna nampanyangki baca doa to' ki, pokonya injo baca doanga apa-apa nai punna ha punna nu penting-pentingi biasa Punna nantamari balla ki rie to dikua biasa andingini he injo punna dingini taua la ada to cara-caranna biasa punna dihiningi motoro di bajangi katupa di bajangi i lebo-lebo pa bujangi to pole onde-onde dihampani he'bese minjo motoro berua balla a to oto berua to balla berua ammakere ammakere di hebbese